וויפיל מינוט איבונגען טו איך יעדן טאג? און יעדע וואך? hesitation>קודם כל איך טוה בערך א האלבע שעה יעדן טאג, ווייל איך וואק צו שולע, כ'ארבעט דארטן, כ'בין א לערערין. איינמאל וואק איך אויך אהיים, סאו, ס- איז עס א שעה, א האלבע שעה אהין, א האלבע שעה אהער. פון א האלבע שעה צו א שעה. און נאך דעם, דאס איז מיין איבונגען וואקן. נאך דעם, מ'קען צוזאם רעכענען וויפיל איך וואק די גאנצע וואך. פינעף מאל א וואך פאר א האלבע שעה, צו א שעה. פינעף שעה צו צוויי א האלב שעה. ס'ווענדט זיך אויך צו איך וואק אויך אהיים. <hesitation> נאך דעם וואק אויך אסאך. צו די איינקויפן, אדער סתם ווי איך וויל אנקומען גלייב איך און וואקן. ווייל וואקן איז געזונט, ס'איז גוט פאר די הארץ, ס'מאכט די הארץ פאמפען בעסער, און ס'איז גוט פאר אלע אברים בכלל. וואקן איז זייער, זייער געזונט.